जो आँखें होती हैं वो अलग अलग कूलर की होती हैं। वो बचपन से ही होती हैं। क्योंकि आँखों पे पेंट नहीं कर सकते।